greining sérfræðilækna á einhverfu sem leiðir til fötlunar er ekki tekin fyllilega gild hjá Tryggingastofnun ef þeir eru í einkarekstri opinber stofnun þarf að staðfesta greininguna demókratar á Bandaríkjaþingi krefjast þess að fá skýrslu Roberts saksóknara í heilu lagi þeir vilja rannsaka hvort Trump Trump forseti hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar líklegt er að sprunga sem valdið getur meiri háttar í Öræfum gliðni í leysingum á næstunni að mati jarðfræðings framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir seinagang og aðgerðaleysi yfirvalda í

málinu og furðar sig á því að fyrirtækið fái athugasemdalaust að starfa áfram Passíusálmarnir eru fjársjóður Íslendinga og eiga jafn mikið erindi við samfélagið í dag og á sautjándu öld segja leikkonurnar sjö sem fluttu

í Hallgrímskirkju í dag

foreldrar barna með greiningu hjá þeim geta fengið tímabundnar umönnunargreiðslur frá Tryggingastofnun fæst aðeins ef opinber stofnun staðfestir greininguna vanalega er ekki svona um að litast hjá sálfræði og læknisþjónustunni Sól í Kópavogi enda föstudagurinn langi í dag eftir tvö ár í rekstri starfa þar nítján manns nærri því allir sálfræðingar og læknar reynt er að hafa biðina stutta börn geta

ekki beðið það er ekki í boði að börn bíði eftir greiningum eða þjónustu að okkar mati margoft hefur verið sagt frá langri bið hjá opinberum stofnununum eins og hjá Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og hjá BUGL starfsfólk Sólar hefur flest unnið hjá þessum stofnunum greiða þarf úr eigin vasa fyrir sálfræðiþjónustu en Sjúkratryggingar greiða læknisþjónustuna stundum viljum við segja hér það eru engir sjúklingar hérna við erum bara með mismunandi heila og við erum bara að skoða hvernig virkar heilinn þinn

og í hverju ertu ekki góður fyrir einu og hálfu ári hafnaði Tryggingastofnun umsókn um umönnunargreiðslur sem byggðar voru á læknisvottorðum frá sérfræðilæknum Sólar því að þau voru ekki talin nægileg staðfesting á fötlun við þetta var ekki unað og endaði máli í velferðarráðuneytinu sem rétt fyrir síðustu jól beindi þeim tilmælum til Tryggingastofnunar að greiddar yrðu tímabundnar umönnunargreiðslur þar til endanleg greining og staðfesting opinberrar stofnunar lægi fyrir þar er gerð krafa um það að greiningarnar okkar séu stimplaðar eða viðurkenndar staðfestar af opinberum aðila áður en það

er barnið ekki með langvarandi mat á umönnunarþörf og þá umönnunargreiðslur ef við á heldur einungis tímabundið þannig að þetta bitnar mjög á fjölskyldum er það ekki tvítekning okkur finnst það við erum þeirrar skoðunar að þetta sé ekki etískt fyrir barnið siðferðislega rétt siðferðislega rétt fyrir fjölskylduna og barnið það er ekki hægt að prófa barn með stuttu millibili en einnig erum við faglega fullkomlega fær um að gera þessar og höfum tilskilin leyfi til þess og hafið unnið á Greiningarstöð og Bugli og fleira fréttastofan hefur talað við föður fimmtán ára stúlku sem eftir átta ára þrautagöngu og sjálfsvígstilraun í fyrra var greind með einhverfu hjá Sól þeim til mikils léttis hann furðar sig á

að nú þurfi að fá staðfestingu þetta náttúrulega

í biðlistana þar og og hingað til hefur Greiningarstöðin heldur ekki verið tilbúin til að staðfesta blint greiningar annarra sem er heldur ekki rétt á nokkurn hátt formaður fulltrúadeildar Bandaríkjaþings krafðist þess í dag að fá í heilu lagi skýrslu sérstaks saksóknara Roberts um afskipti Rússa af forsetakosningunum tvö þúsund og sextán demókratar á þingi vilja

komast til botns í því hvort Trump forseti hafi reynt að hindra framgang rannsóknar

í skýrslunni sem loks var birt með allnokkrum yfirstrikunum í gær er Trump hreinsaður af ásökunum um að hafa tengst afskiptum Rússa af forsetakosningunum málinu er þó ekki lokið treystir sér ekki til að fullyrða hvort Trump hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar í formlegum skilningi þó margt bendi til þess að hann hafi reynt að fá rannsóknina sjá sömu útgáfu skýrslunnar og aðrir ráðuneytið hefur frest til fyrsta maí að afhenda gögnin daginn eftir á dómsmálaráðherrann William barr að bera vitni fyrir þingnefndinni þingmenn hafa einnig óskað eftir að mæti fyrir nefndina allir helstu stjórnmálaleiðtogar á Norður Írlandi hafa í dag fordæmt morð á blaðakonu í í gærkvöld lyra McKee sem sögð er hafa verið einn efnilegasti ungi blaðamaður Norður Írlands varð fyrir skoti þar sem hún fylgdist með óeirðum sem brutust út eftir að lögregla réðst til inngöngu á heimili í borginni og skutu á lögreglu óeirðir eru tíður fylgifiskur páska á Norður Írlandi þegar írskir þjóðernissinnar minnast

óeirðirnar og dauði ekki hefur mælst gliðnun í vetur í sprungu í Öræfasveit sem talin er geta valdið meiri háttar mælar þar eru í stöðugri vöktun jarðfræðingur á von á að sprungan gliðni þegar snjó fer að leysa þetta er nýjasta hættan eða ógnin í náttúrunni ef svo má segja það er

komma sjö kílómetra löng sprunga í

Svínafellsheiði ofan Svínafellsjökuls í Öræfum sprungan sást ekki á myndum tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og þrjú en bændur fundu hana tvö þúsund og fjórtán

til tólf ára gömul hvað er sprungan breið núna hún er svolítið mismunandi en allt upp í þrjátíu sentimetra í bergi svæðið sem er á hreyfingu norðan sprungunnar er einn ferkílómetri og rúmmál efnisins sem hreyfist er sextíu milljónir rúmmetra eða sjö eða áttfaldur Keilir á Reykjanesi við erum að sjá mikla hörfun jökla og þynningu jökla og þegar það gerist að þá standa eftir óstöðugar

hlíðar Þorsteinn er einn

sem rannsaka sprunguna en hún er vöktuð hjá Veðurstofunni hann flutti fyrirlestur á

alþjóðajarðfræðiráðstefnu fyrir nokkrum vikum í Vínarborg þar í Ölpunum virðast

vera að breyta eðli og tíðni ofanflóða vegna ógnarinnar sem af sprungunni stafar voru settir upp

og g p s stöðvar í efri hluta sprungunnar um mánaðamótin ágúst september og þannig er hægt að fylgjast

með breytingum jafnharðan bæði togmælarnir og g p s stöðvarnar eru ekki að sýna mikla hreyfingu á sprungunni það getur sagt okkur annaðhvort að gliðnunin sé hæg sem að ég held að sé ekki líklegt en frekar segir okkur það að gliðnunin á sér kannski stað þegar leysingar verða við getum átt von á því að eitthvað fari að gerast þarna í maí júní júlí unnið er að hættumati og ekki hægt að útiloka að allt stykkið framan við sprunguna hlaupi fram í einu lagi ofan á

en hver verður aðdragandinn nei það er hlutur sem að við þekkjum ekki samkvæmt mælingum Þorsteins tvö þúsund og sextán og sautján gliðnaði sprungan um þrjá sentimetra á tveimur árum í sumar verða miklu fleiri mælar settir upp í samráði við erlenda

það er eitthvað mikið að gerast þarna sem við verðum að fylgjast gaumgæfilega með formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir harðlega aðgerðaleysi yfirvalda í Procar málinu hann segir að málið virðist ætla að vera á borði lögreglu að eilífu það vakti mikla athygli þegar Kveikur fjallaði um bílaleiguna

og hvernig starfsmenn hafi átt við kílómetrastöðu í minnst hundrað bílum fyrirtækisins frá tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og sextán umfjöllun Kveiks birtist í febrúar en formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir að ekkert hafi gerst síðan þá við sjáum það að

í rekstri fyrirtækið er enn að leigja út bíla eins og ekkert hafi gerst

alveg eftir að leysa úr þessum bílum sem þeir eru þó búnir að viðurkenna að þeir hafi átt við yfir hundrað bílar og það virðist bara vera í höndum þeirra lögfræðistofu

að útkljá það mál og það veit enginn hvernig það endar Runólfur segir að margir félagsmenn hafi orðið fyrir tjóni vegna þessa máls hann segist hafa viljað sjá viðbrögð frá ráðherra neytendamála með lagasetningu þar sem svona brot yrðu gerð refsiverð með sektum eða fangelsisvist líkt og hafi verið gert í nágrannalöndum bílaleigu sem

þessi miklu svik og síðan virðist málið vera til skoðunar að eilífu

samtök ferðaþjónustunnar og Neytendasamtökin eru meðal þeirra sem hafa krafist þess að stjórnvöld bregðist við strax og af fullri

hörku Runólfur segist ekki átta sig á því hvers vegna ekkert

gerist í þessu máli lög og reglur um starfsleyfi séu skýrar ég veit ekki hvaða tregða þetta er í

við að grípa þarna inn í það er auðvitað bara ekkert rétt upp gefið þegar aðilar geta haft rangt við og starfað eins og ekkert hafi gerst en ekki mikill áhugi og ég hef það á tilfinningunni að sumum þyki bara þægilegast að þetta mál sofni boðað var til loftslagsverkfalls við Alþingishúsið í dag þar sem fólk mótmælti aðgerðarleysi stjórnvalda í loftslagsmálum námsmenn hafa komið saman á

Austurvelli á hverjum föstudegi síðan í febrúar mótmælendur sækja innblástur til sænska

um fimmtíu manns tóku þátt í mótmælunum í dag sem voru þögul á Facebook síðu skipuleggjenda segir að þrátt fyrir að föstudagurinn langi sé frídagur taki loftslagsmálin sér ekki frí kristnir menn um heim allan minntust krossfestingar Krists með ýmsum hætti í

dag eins og

hefð er fyrir gengu pílagrímar í Jerúsalem via Dolorosa píslarveginn sömu leið og sagt er að Jesús hafi gengið á leið til krossfestingar á

í París fór

nýverið skemmdist í eldsvoða viðgerðir á kirkjunni eru þegar komnar af stað og verkamenn fengu ekki frí þrátt fyrir helgidaginn í Páfagarði annaðist Frans páfi guðsþjónustu í Péturskirkjunni síðdegis í upphafi athafnarinnar lagðist hann bókstaflega flatur á

kirkjugólfið í hljóðri bæn í bænum

á Spáni er hefðin á föstudaginn langa öllu háværari á hádegi koma þúsundir bæjarbúa saman á aðaltorginu og berja trumbur svo glymur um bæinn

á þetta að tákna mikil óhljóð sem munu hafa ómað um heiminn allan við dauða frelsarans á krossinum vantrú félag trúleysingja stóð fyrir bingói á Austurvelli í Reykjavík í dag líkt og það hefur gert á föstudaginn langa í meira en áratug þegar fréttastofu bar að garði var hvergi lögreglu að sjá þótt

sé meðal þess sem er bannað í dag og á öðrum helgidögum samkvæmt lögum það gæti þó breyst því fyrir Alþingi liggur frumvarp dómsmálaráðherra um að fella niður ákvæði um sem banna tiltekna þjónustu skemmtanir og afþreyingu á helgidögum þjóðkirkjunnar hefur þú trú á að þetta sé síðasta ólöglega bingóið vonandi en það hefur áður verið reynt að afnema lögin en það hefur ekki

bjartsýnn ef að lögunum verður breytt ætliði þá að halda áfram að hafa bingó á þessum degi við höfum ekki tekið ákvörðun um það en þetta er orðið svona hefð þannig að vonandi ég býst við að við höldum áfram tónlistarhátíðin aldrei fór ég suður hefst formlega á Ísafirði í kvöld og þar verður þétt dagskrá fram á nótt fjölmargir tónlistarmenn koma fram á hátíðinni þar á meðal hljómsveitin herra hnetusmjör og Jói Pé Króli sýnt er beint frá hátíðinni á RÚV tvö en Guðrún Sóley Gestsdóttir er í skemmunni þar sem hátíðin fer fram jú miklu rokki og stuði og stemningu í að það er stigvaxandi

ómetanlegur fjársjóður fyrir huga sál og hjarta segir forsprakki sjö

sem lásu sálmana í tæpa sex klukkustundir í Hallgrímskirkju í dag

Passíusálmar Hallgríms Péturssonar voru lesnir í Hallgrímskirkju í dag í þetta sinn sáu sjö

leikkonur um lesturinn þær Edda Þórarinsdóttir Halla Guðmundsdóttir Helga e Jónsdóttir Kristbjörg Kjeld Margrét Guðmundsdóttir Ragnheiður Steindórsdóttir

og Steinunn Jóhannesdóttir þetta er mikið verk það er mikið verk að finna

á því að flytja texta sem þetta verk útheimtir og í hvert skipti sem ég sem ég les þá og tek þátt í svona viðburði

betra og betra og mig langar alltaf í meira Steinunn skipulagði lesturinn í dag og hún segir það ekki tilviljun að hún hafi bara valið konur til verksins og að þær séu sjö talsins það er meðal annars til þess að heiðra minningu þeirra kvenna sem að Hallgrímur Pétursson treysti fyrir sínum sem að hann sendi fyrst eiginhandarrit af þessu verki sínu til og þær tóku í vörslu sína hann bað þær að sjá til þess að þeim yrði ekki undir bekk varpað þeir gleymdust ekki Steinunn og Ragnheiður telja eiga alveg jafn mikið erindi í

dag og á sautjándu öld þetta er samtal skáldsins við sál sína við guð við samviskuna við samfélagið og þó að samfélagið hafi vissulega breyst mikið frá

öld til okkar tíma þá erum við enn að fást við sömu

það vakti athygli þegar þær stöllur hófu að syngja fyrstu

og þær hafi viljað syngja sig saman og til þess í rauninni að biðja fyrir þessu verkefni þegar við sungum ó Jesú gef þinn anda mér allt svo verði til dýrðar þér uppteiknað sungið sagt og té síðan þess aðrir njóti með þetta er okkar sameiginlega framlag okkar sameiginlega verkefni að skila þessu þetta er algjörlega ómetanlegur fjársjóður fyrir huga og sál og hjarta og þá að veðri í nótt snýst vindur í

með skúrum um landið sunnan og vestanvert en þurrt og bjart verður norðaustanlands hiti verður á bilinu þrjú til tólf stig hlýjast um landið norðaustanvert Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta hér rétt á eftir íþróttir verða á sínum stað að loknum fréttum við skulum sjá Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

tryggði sér sæti í úrslitum Íslandsmóts karla í körfubolta í fyrsta sinn ÍR endaði þó í sjöunda sæti deildarinnar í vor

Hannes Þór Halldórsson mun byrja Íslandsmótið í fótbolta í leikbanni og tvö ensk lið verða í undanúrslitum

í fótbolta þetta og fleira í íþróttum hér á eftir greining sérfræðilækna á einhverfu sem leiðir til fötlunar er ekki tekin fyllilega gild hjá Tryggingastofnun ef þeir eru í einkarekstri opinber stofnun þarf að staðfesta greininguna demókratar á Bandaríkjaþingi krefjast þess að fá skýrslu Roberts

saksóknara í heilu lagi þeir vilja rannsaka hvort Trump forseti hafi reynt að hindra framgang réttvísinnar líklegt er að sprunga sem valdið getur meiri háttar

í Öræfum gliðni í leysingum á næstunni að mati jarðfræðings framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir seinagang og málinu og furðar sig á því að fyrirtækið fái athugasemdalaust að starfa áfram Passíusálmarnir eru fjársjóður Íslendinga og eiga jafn mikið erindi við samfélagið í dag og á sautjándu öld segja leikkonurnar sjö sem fluttu

í Hallgrímskirkju í dag